أول حاچة تشترى قطعة الأثاث، ثانى حاچة تقظيلها مكان توجدلها مساحة كافية مناسبة، ثالث حاجه تقرأ-ثالث حاچة تقرأ ال-ال-المانيوال حجها كيفية تركيبها وكيفية إستخدامها وكدا، أتأكد أنتك عندك الأدوات الكافية من <hesitation> سكروبات و <hesitation> مطارج وكدا، ثم نتوكل على الله أمشى مع الخطوات واحدة واحدة بتوصل.